آج اپاں گلاں باتے کر بیٹھے ٹوپیاں تے۔ تے دنیا وی تے اصلیں قسمّاں دیاں ٹوپیاں جیڑے لوکاں دوارے پہنیاں جاندے نے۔ پگ پنجابی ثقافت دا جڑا رتبہ وکھرا اے، ایہ صرف سر ڈھانپݨ لئی نہیں پائی جاندی اے۔ دوجے نمبر تے اپاں گلاں بات کردے ہاں کیپ دی۔ ایہ ہلکی پھلکی ٹوپی ہندی اے۔ کیپ دھوپ توں بچاؤندی اے تے کھیڈ دے میدان وچ کھلاڑی نوں دھوپ توں بچاؤن لئی کیپ پہن دے نیں۔